Ca niwi niwi pues yʉg ca niwi anteriormente ca niwi yʉji este e can aputzamʉ tʉgas hʉy penpa itʉ ca cuy niwi ca este pʉpʉ niwi, ca wʉti niwi y ca wʉti niwi cap pasadu sabroso cuando cuando verda te familia cay yʉmaytʉgay jaspa adios hʉy hʉy salsita tzʉcpa cap pi jʉpspa ca ca niwi ca wʉti niwi y buenu ni ca ni ca pʉpʉ niwi pʉs cap net wʉjʉ niwi lo que pasa que yeg wat quejam para yʉpʉ tiempu yaguis puede way aŋitam cap ca semilla pero cap ca semilla ʉchis ʉn niugjamʉjʉypa porque ʉ chikzaŋ ca hura itʉ y can aputzamʉ tʉgas wʉtajpa cap ca pʉpʉ niwi itʉ te yeg este tʉn yeg wʉtpapʉ u teg ʉcupachʉcpapʉ tep te cuy niwi te cuy niwi shi tazʉ yʉji yʉji pues ye tʉgaŋji tep tazʉ te cuy niwi y tep te cuy niwi net este nets pi tʉypa nete pero pues acupachʉcʉjpa nete para para salsa hʉy acupachʉcsucpa te yʉmay tʉgais en algun este cʉshijʉ cebolla piadu jeeŋ <hesitation> jʉpspa nete aunque net pitz tʉypa nete y tambien te abaneru pues abaneru nete ʉn hizam yʉji que tzʉcpa nete y tʉm ajpa hʉy wʉjʉ tʉm ajpa te abaneru y tep wʉjʉ niwi nete